Commu si naru itta fazzu in sa giorronada de su mengiau a su merì. A su mengiau deu mi schidu a i setti <hesitation> pappu sa collazioi e poi andu a trabbalai. Deu trabbalu i un Ospedabi <hesitation> traballu imparisi a is persona ca teinti bisongiu po su dannu a su crebeddu, duncasa po personasa chi teinti per esempiu s'Alzheimer o anti tentu u'ictus e teinti de is probelmasa po sa memoria, s'attenzioni, po biri. <hesitation> Traballu in s'Ospedabi in sa patti de valluttativa me a su proippriu po sa parti de su recuperu <hesitation> de is funzioisi cognitivasa. <hesitation> Traballu finzasa a i setti me callincu'otta finzasa a i battru a is chimbi; non tengu u'orariu precisu. <hesitation> A su meri, mi prascidi meda fai sport, deu seu u amanti de sa cursa, ma a su propriu mi prasci meda sa montagna, su mari <hesitation> duncasa po u ora, duas orasa deu fazzu sport. <hesitation> Mi praghidi a su propriu passai imparisi a is amigus miusu <hesitation> fai, a buffai ua tassa e biu. Me a su propriu a <hesitation> chiacchierai o abarrai imparisi po fai nudda. A is ottu <hesitation> o a noi orasa torru a dommu poitta a pappai sa chea. Deu bivu assou doncu, duncasa deppu fai tottu deu <hesitation> A su meri casiu u film <hesitation> chi arrennesciu provu a preparai is casasa po su prandi de sa di doppu. Custu è aintra e sa chida. <hesitation> Ma chi è sabadu o cenabara is cosasa ca mi prascinti fai cambianta poitta pozzu fai u viaggiu, mi prascidi meda girai, andai in montagna, a su mari <hesitation> a bi de biddasa noasa. <hesitation> Mi prascidi meda bessi a paapai a su ristoranti, mi praghidi pappai su pischi, sa pezza <hesitation> mi psci meda cundividi cu s'amigusu medasa de cussasa ca funti is passionisi cosa mia. <hesitation> callincu otta mi prascidi pura <hesitation> passai s'omminiga a dommu a fai nudda po <hesitation> sterriu in su divau, mi prascidi meda fai, fai nudda eccu <hesitation> Callincu otta passu su tempu impari a su cumpangiu cosa mia. Fadeusu callincua cosa insieme, impari. <hesitation> In custu periudu po esempiu fadeusu meda viaggiusu e passusu de su tempu impari. Mi prascidi. Ua cosa chi fazzu meda meda volentieri. <hesitation> Callincu otta, su sabudu, andu a fai callincua gara de sport, ca è ua cosa ca mi prscidi a su propriu <hesitation> passu su tempu in custa manera. <hesitation> A intra e sa chida ua cosa ca mi prascidi meda è andai a lettu e mi croccai meda chizzi. <hesitation> In su sabudu e s'omminga custu non du fazzu e andu a croccai u paghide, u paghisceddu prus a tradu, me no è sempri onsi.